<laughs> Minkaa aɗe anndi kaar ɓuranikan. Kaar ɓuri ɗii kaa fuu yaawde, kaar ana ɓuri negesoo yaawde, heewaa tampere. <hesitation> tereŋ duu ana santi kaa jooninon ana taaɗi, tereŋ ana taaɗi. Min kaa ko yaawi koo ɓuranikan. Ayyo, kaar ɓuranikan.